<hesitation> kǝ́ pɨ láa ca warɨpirǝ pɨŋ kpii rɨ ciciwǝ wǝǝ o lóo koru ǝ fɨ ɖurǝ ǝ fɨ a mɨ ca a mɨ kpaa warɨpirǝ ǝ mɨŋ kpii rɨ ciciwǝ ǝfɨcamɨkǝ mɨŋ guŋpolǝ lǝ ŋwaarǝ le ciciwǝ sa rɨ guŋpolǝ wǝǝ wǝ́ a lǝ lǝ́ǝ pɨ o toŋ nyaŋrǝ ǝsɨŋ lö guŋpolǝ wǝǝ olóo koru ǝfɨ ɖurǝ <hesitation> mɨ warɨpirǝ a mɨ kpaa a mɨ kpa e mɨ kpii rɨ guŋpolǝ we lǝ ŋwaarǝ le cici we rɨ kɨŋuŋlǝkǝ we la kɨtakǝ kɨ ǝ fɨ lǝ nyaŋrǝ ǝ fɨ ǝsɨŋ guŋpolǝ wǝ́ oporonipǝ pɨ lóo pwo onuŋ ridoe rɨkɨsa wǝǝ awarɨpiyǝ pɨ láa kpaa yɨ pɨŋ kpii rɨ bɨŋ fɨ pɨŋ kpii rɨ ciciwǝ rɨ otui kpo- kpo- kpo- kpo- kpo- Kpo mɨŋ kapɩŋtayǝ neh sii gukpǝ mɨŋ lǝ fɨ ziŋkii la tɛ rɨ ciciye na kpaa rɨkɨsa láa ca awarɨpiyǝ ŋ kpaa eciiye kɩɩkɩ kɩɩkɩ ŋ tɛɛ ŋ sii gukpǝ kǝ́ neh sii gukpǝ rɨkɨsa wǝ́ le yee eye la lɛ wǝǝ lóo koru ǝfɨ ziŋkii mɨŋ tɛ mɨŋ tɛ kǝ́ ya náa tɛɛ ziŋgii rɨ eciciye la wɨtakpǝ we kǝ́ ŋ ya náa tɛ yɨ wǝǝ oturu ya láa ca awarɨpiyǝ mɨŋ fɨ mɨŋ nyɩɩnɩ rɨ ziŋgii ye wɨŋ ko wɨŋ lɔ rɨ ciciwe nǝ fɨ neh sii no toollu neh sii gukpǝ we kaa ke nóo koru a ca warɨpirǝ kǝ́ ya nǝ́ǝ kpǝ kpɨlɔyǝ. mɨŋ la tɛɛ otuiye la tɛ rɨ kpɨlɔɛ lǝ akparɨye nǝ fɨ eciciye yɨ tɛɛ rɨ oŋuŋkǝ ŋ ya náa tɛ rɨ akparɨye wǝǝ lóo koru a mɨ ca a warɨpiye mɨŋ maarɨ láa ca awarɨpiyǝ ŋ maarɨ ŋ fɨ ŋ yee kpɨlɔyǝ rɨ <hesitation> kapɩtapǝ la kɨtakǝ wǝǝ kaa ke nóo koru ǝ fɨ awarɨpiyǝ mɨ pɨlo tuwe pɨ láa ca pɨŋ maarɨ hamayǝ mɨŋ ca mɨŋ ca mɨŋ ca mɨ ŋ maarɨ rɨ kɨ ŋ fɨ ŋ kpǝ zaarǝ lóo koru ǝfɨ awarɨpiyǝ ŋ ca ŋ kpǝ dɨrɔŋyǝ lóo koru ǝfɨ <hesitation> awarɨpiyǝ ŋ ca kɨ ŋ kpǝ tiesaapipirǝ sa amaa abɨlɛŋkɔyǝ kɨto wǝǝ kaa pɨ láa ca warɨpii pɨŋ maarɨ pɨŋ fɨ pɨŋ kpǝ ŋyǝ otuisa kpokpokpo wǝǝ hɛɛŋ ǝ lǝ́ǝ fɨ lä hamayǝ ǝ fɨ warɨpirǝ a tɛɛ rɨ fiiwe a la láa yɩrɩ ǝ lǝ lǝ́ǝ kpǝ tuwe alh ca a maarɨ a mɨ ca a mɨ ca a mɨ ca otu ɖǝ pǝ oturu warɨpirǝ we lǝ kǝ nɨŋ mwɩrɩ kaawǝ pɨ lǝ́ǝ yeemi awarɨpiyǝ pɨŋ ca ciciwǝ lo otui wǝǝ oo.